أحلى حاجة عندي الكشري، هتجيب المكرونة وتحطها مع العدس مع الرز في حلة واحدة وتخلط تخلط لحد ما يستوي ويكون كله تمام التمام